في بعض ايام انه اصحى <hesitation> اصلي ابدأ يومي بالصلاة، وبعدين اسوي فطور خفيف، وبعدها اروح عالجيم، <hesitation> العب شوية رياضة، وبعدين ارجع <hesitation> اسوي ماسك لي حق شعري، واتغدى، وبعدين اخذ شاور دافي عشان العضلات، وبعدين اقعد في الليل مروقة.